जापान को इतिहास बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और बदलाव शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि जापान ने लगभग दो हजार सालन से लगातार अपने संस्कृति और राजनीतिक पहचान बनाए रखी है। जापान के इतिहास में समुराई वर्ग को महत्वपूर्ण स्थान हतो। जो ना केवल युद्ध कला में माहिर होते बल्कि समाज और संरचना और संस्कृति पर गहरो प्रभाव डालते होते। जापान को इतिहास शोगुन शिप के दौर से हु जुड़ो भाव है और जब शोगुन ने देश पर शासन करो। बाहर वी सदी में कामाकुरा <hesitation> तंत्र की शुरुआत भाई । और फिर सोलह वी शताब्दी में तोयोतोमी हिदायूरी और तोपुगावा। जैसे शासन ने जापान में स्थिरता और एकता स्थापित करी। तोपुगावा <hesitation> शोगुन शिप सोलह सो तीन से अठारह सो अड़सठ के दौरान जापान में सक्त शाशकी समाज और एकतंत्र निवेश का पालन करत हते। जीए के करण जापान लगभग दो सो पचास सालन तक बाहरी दुनिया से काटो रहो हतो। जापान ने पश्चिमी देशन के प्रभाव में अपनी राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में क्रांतिकारी बदलाव करे। <hesitation> जापान को उद्योगिक राष्ट्र में बदल दाओ और इससे साम्राज्यवादी ताकत बन गाओ जापान।